Eh, o l'é un problema perché se no gh'é de zoeni o travaggio ô fa i vegi, e a-i vegi ghe tocca anâ in penscion delongo ciù tardi, se ghe van, se peuan anâghe. E o fæto o l'é che tante gente no l'é che no veuan no fâ di figgi, ma no peuan fâli. Into senso che no gh'é a capaçitæ econòmica, no gh'é e finanse pe poeilo fâ. E donca o l'é un can ch'o se mòrde a coa.